Mehilädseq ommaq umbõlõ olulinõ osa ökosüsteemist, selle et pall'oq puuq vajasõq näid <hesitation> uma häitsmide tolmutamisõs ja tuuläbi ka paljunõmisõs.